Mëënţíij tákëba amëëŋal pëëndíŋiyël náampëëregu dí umarëtel fok këëmetir intákëba iyi mëëŋali pëëndíŋëra aye ndoŋ immobëlër, këëyeecës yul këncaŋ. duka káanjeej pëëndíŋ këëmpinţan ţí intákëba imëënţandáneyun. Këënkob pëëndíŋ dí umárëtel apëëneej, uler uwí këëndiŋ intákëbá yi mëëŋaliyi pëëndiŋëra fok këënţú immobëlër unk dí këëndiŋuyël áayi bá